Bakawama ya sebek ya amhanim ya subake ya anine se lak esa anino tu hamau ha selak tuham heloy sitik ara solamaun ya wata waha sala <hesitation> efata waha sala hua anin si tebuni esan oba maun ya wasalama ya sule nirani wahama loy loy loy loy akel y <hesitation> solo esa aninno toha mahun, loy huan lesolo sifu ya anainme ababu, abab sefu ya tebu heloy tu obama ya tana waira ya tana waira sef hua ya anini ebele si fara toni meun ara lul esen ulni meu wa'inime ebele sefiu loy huan ya hil bawani meun taisam kala tubam bisanam esa anin ya huna lohuk balani maka esan esa anino bawana mahuan ya huna sefu sampe munsia si lele loy akamaha loy huan ya lak toha ma heloy ya huna esan asam lemun amaun iltu roiko te asa anino. <hesitation> Pala pala maun ya hunan tu esa nino kecapma ya huna kala huan ya sefu, ya lef sefu huna huan y atebuhe ya huteni lematanama yaka. <hesitation> huaha'a i- isa fara hesan nama sef, loy huan ya fatak kikawa kawal yama lau, ya fata kika kawal yama lau huan ya ebele ara bawanimi lau langsung ya hunle huan akilhe, alik kel kel kel lele sampe ya hua ya bala huan ya muna esa anino taisama tura iko malau <hesitation> loy huan ya tu turala huan anin ya ute ute hua esa tohan masanika haloy huan loy ya sikkira, ya sikira huan ya toihi obe obeanim heloy yak sili meraya ya sili mera sef langsung ya asyananime yaka heloyho um'a ai.